रूषी साहित्य विश्व प्रसिद्ध है। जैमा लेखक जैसे लियो टॉलस्टॉय फ्योदोर दोस्तोवस्की और ब्लादिमीर नाबोकोव है। रूसी कला विश्व प्रसिद्ध है। जैमा स्वान लेक और न नटकराकर शामिल है।